भुज्यु ते जु ची उ के टाइपआ छिन वे हिसाब से तीन से सात दिन तक तक फ्रिज मा रख सकदा छिन ,पत्तेदार सब्जी जन तुमा पालक वेगि वेटे तीन से चार दिन तक रख सकदा छिन अर गाजर ,शिमलामिर्च अर ब्रॉक्ली ते हम हफ्ता भर तक रख सकदा छिन अर ये हिसाब से हम भुज्यु ते हम टाइपा हिसाब से रख सकदा छिन।